Ok, kalau menurut saya pekerjaan yang paling ideal itu <hesitation> sa kan di jurusan pertanian terus memang ambil jurusan ini bukan karena terpaksa tapi memang karena keinginan sendiri. Memang sa suka. Karena di sentani juga kita punya lahan. Terus kalau pekerjaan itu <hesitation> gaji tu memang penting- penting. Misal kalau kita- kalau tong su berkeluarga kan gaji- gaji yang tinggi kan pendapatan yang tinggi tu kan penting untuk- untuk yang masa depan lah. Cuma kalau sa belajar dari sa punya orang-orang tua di kampung itu mereka umurnya tu sudah ada yang sampai seratus sepuluh kemarin, sembilan puluh, tapi <hesitation> hidupnya bahagia karena yang mereka kejar bukan- yang mereka kejar itu <hesitation> mereka punya kebahagiaan. Intinya dimana kitong kerja kalau tong bahagia, sudah. Jadi dong tidak terpaku ke pekerjaan ini harus gajinya tinggi atau apapun itu. Nah itu- itu dari sa punya kakek-kakek di kampung. Nah, makanya sa ambil jurusan pertanian karena sa rasa sa suka jurusan ini. Jadi kalau menurut saya pekerjaan yang ideal <hesitation> kerja di bidang pertanian. Mungkin jadi pengusaha-pengusaha untuk di bidang peter- pertanian atau bikin peternakan atau <hesitation> jadi petani-petani lokal. Intinya kalau bahagia <hesitation> tidak papa. Karena <hesitation> kalau sesuai kita punya ajaran kristen kan kalau kita lakukan sesu- kalau tong lakukan sesuatu yang bermanfaat kan itu ada berkatnya juga, jadi tidak perlu terlalu kejar- kejar <hesitation> harta dunia kejar <hesitation> gaji yang tinggi itu kan tidak diperlukan. Contohnya jepang, itu orang-orang jepang kan tu semacam banyak kasus bunuh diri karena dong terlalu kerja terlalu <hesitation> terlalu gila kerja sampai banyak yang bunuh diri. Terus kalau lihat juga banyak orang-orang kaya juga umurnya tidak panjang karena terlalu kejar kekayaan. Nah, kalau sa lihat dari sa punya kakek-kakek di kampung kayak tadi mereka kerjanya biasa-biasa tapi <hesitation> mau bilang kaya juga tidak miskin juga tidak. Pas-pasan lah. Cuma dong pu umur tu sampai, tadi, sembilan puluhan keatas. Padahal kalau umpama makanan juga tidak mewah-mewah kayak makanan orang kaya tapi umurnya panjang-panjang semua. Nah, kuncinya itu kerja di tempat dimana yang kitong bahagia- yang buat kita bahagia. Jadi jangan terpaku ke angka begitu. Nah, kalau menurut saya itu.